Jaapanlaisil om <hesitation> sääne <hesitation> tava, et <hesitation> ku na kedägi tennäseq vai vist sis, ku na tervitäseq ka, sis naaq kummardasõq, tegeväq väikse kummardusõ toolõ inemisele.